Gbakeyi lusowa mu egbanyi egbenyi kume kimu ŋnyeyi awu inyi ozozu eŋungo ngo zo ekpasu ngo ngo zo iteke lemu ngo ngo zo lukungo mo egbe enyi aku ekpasu bibimo ikyo itekelemu ikyo ituku kyo kuku ekwa ikyo idu kpakin idu go iyimo mekemayi edume enyi enyi aku ekpasu kekekifo tɔ lugbaji nbafo ofoma mɔ guze gba ukpo zale itumo megu engungo inganga fafafa ngo zata ega ibime bala emezawu hyi nba edume enyi ishi ngo gbama mutu egungo ngongo mate mate ɔzubwɔkwɔ ngo gymu ko okpaozɔnu wn bwɔkwɔ egyi ba ewa tayi kuwo kwɔgu ishemi ishimi ɔnye mɔmɔ gbakeyi oyaesu mo azɔmu ozogɔ esumo agbakunyi mo aku asa yeshi hiyi nba kikama enzu bowama oyimo bovuma oyimo mbabwɔkwɔ otoyimo oribokpdayi ehe mukunbu oyimo Mba she moku oyimo bwikwi edumanyi mole lure mutu hiyi uwokpela uwokpedo moba uwokperewo ishe moshii mobi mutu wo zukpenyi hikyo mesu kya ɔnene ore mele owakya kwinyi kwɔnyi okperemntu wele ogba owa kya koyilekwole edume enyi ishemi udugba akute goze gba edumɔ enyi iwomo efefya uguop wo ikyoyi komba mesu lezu mukuse igyi esu ikyoma kezu tomo yikiyi womo mutum ikymo kezu toma yikiya womo mutu ikyoma kezu tomo yikiya wommo mutu ikyomo ekugumo oguesu ekumbabu yi womo ikyomo eduma enyi ishi mi ɔnye ohesu kiyimo eduma ba womo lefya lefya kpo igbomo lozɔte aku dukplama ji ngo zayima ji ngo wayima ngo gba ngogbito kogarale inyolɔma ngo ko gara ngo wuyima ngo to kojeje ngo wuyima ngo bi fuyi ngo gbito ngo she mɔku ewu kungomo obule nga bwɔkwɔ owoyitamo bwɔkwɔ okyome fu bwɔkwɔ okyomesu nyonyo bwɔkwɔ lusowu miwomo ozozu ledumawu ozozu ledumwu wɔle akubiwa ma bwɔle aku ba Bivuma bwɔle bɔ toe kunu bwɔkwɔ osoyemi wote akeyii ngo galate edume so muluze lefya fiya ozozu ofukezu mewiyesu ozozu obommiwomo le fiyafye nga aku ɔnu wu aku ehakpadama bwɔle ozala edukpalama bwɔle ozala izama tayi ele ngo mate eduma izema eduma izema oka ozazula eeduma wuma ngo mate edume izema eduma ishibe hywoyu ji b mutu mwle kibwa iwomotayi ba ngo bwayi wama mutu ɔkuyimal doyi mu omoto lugbito okuze wu oku lukama awku lolo ogbo igbomo luyi uwo ekepwo la warenyi ma tɔ gba luyi owoekpewo lawarenyi igbomo ukpenyi arimu kubu kueshi te ak bwɔkwc agyi mukajeje wewo ɔrimɔsolete wewo ɔnmɔ sɔ wutayi ukpenyi ari mɔsɔ wutayi uwu aku bwɔkwɔ ana efumeji akuyi bwɔwc ogboyila el wa gyi kumbu kwɔle eshi wewo bɔsɔle bwɔle oshi ozuwoze, woze eshiyiwopwo wopwo eshiyi wola wola eshiyi wrds wodo eshiyi wolɔ wola eshiyi wo renyi worenyi enshiy worowo worowo eshiyi worada worada eshiyi worodo worodo eshiyi wuwo uwuwo eshiyi wedo bwwwɔ ojeje migboma mebi memiweba ozozu ejeje ba iyi ribabi ngo gyide osomishi mo tele bwɔ le ba obwa igboma momo oshiyi ezuwewo ba osɔwu baba mba mɔsɔwu ogabayi mba aku ba bwɔkwɔ mba aku ba bwɔkwɔ oshibo yibwɔkwɔ ogboyila okamu gɔtayi ukpenyi wo tayi wukwɔ arimogɔ tayi uwolaworenyi wu gɔtayi awu wu aku bwɔkwɔ efuyi mukugbufu moba moninyi gyi bwɔkwɔ oyeyi melu ikpelama yi bwɔkwɔ ogboyia wozele a gbagbegyi de kujeje wu eshigu ele mu ɔsɔle ele tele akeyi osoyemu mifulama mewu yesu bwɔkwɔ esoyemu fulame mewu yesu tayele ishi edume enyi ishiri ɔnye iguesu eku iyi ozozu animafo obulenga gba lɔzɔe aku ozugbenyi ngo gba ngo lo kujeje kwɔle munele Mgo bi gyigu ngo gbi zema ngo togumo gagaga ngo remu kubu mebi mu opawu kese memi ngo gbijoemigboma ngobwa yi gboma ngo woma ngo nyo ngo gbibi fuyi munene egu ikungomo obulenga bwɔkwɔ owoyi reba riba nga akwu akeyi eduma okayi ma kenyi kenyi mukuyo kpilikidi ngo pwate egbufu yi eshi uwo ekpele ezu ogboyi ngo pwate egbufu yi eshi uwokela uwokpe pwo uwo ogbaya kelekele ito kuye kuremede tebi ki gboyima ki bwayima tebwɔkwɔ oseye mi wotayee ishimi ɔnye ishi kuye gu eduma enyi tayi esu ogesu ɔnye okale kuye gu eduma enyi de ezu ogesu okale obwma lesu obwalesu obwamalesu obwamalesu ko mabwabu wama mutu ode wozole ekulala okpaesu ofomo osomu mukzu iyumo bala esui owo maogba okpololesbi owkya owoma ogba okpoloesu owoma ogba okpoloesu oyimo ogba oshemo wowo tɔ ishi eduma enyi Kuye keɔgu shoshoshobi eduma enyi ilumeyi kuyekwɔgu ku shimi ɔnye kuwo gu bwɔkwɔ igayesu iyimegu yesu kuye kwɔgu ezu oyuesu kuyi mo eduma iyo moi ishi kuye kwɔgu kutumi eyi kuwo gɔkwɔ ezu otuesu kuyi mo igyesu ikokwɔpuma igyieju ikokwɔmema kuye kwɔgu akeyi ezu ɔbwɔesu aka yi eduma iwomo mutu kuwo kwɔlele ishi kuye kwɔgy miyesegu de kushimi ɔnye aku ye ga uwewe ewokiya kuye kwɔgu ko uwewe ewo kiya kuye kwɔgu ko umesheri leyi gbegemute oshiwu qwokiya mole gba aku we do ivuma mro eto arala gu ozufo edevuma ishi eyimeduma iwonro tete eyi ugɔ kuye kwɔ gu.